نخيّر نسافر باللوطو لأنها هي لي تخليني عندي حرية باش نتنقّل. مالا إلا فت على مدينة و لا بغيت ندور فيها نقدر ندور فيها.